Mbirikatufo anaa bͻͻlbͻfo a wͻagye dzin paa na mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ. Iyi ne siantsir nye dɛ, dɛm nkorͻfo no yɛ nkorͻfo bi a ͻnam dɛ aber na aber nyinaa wͻdze hͻn ho hyɛ ndwuma a ͻma wͻtsentsen hͻn apͻw mu no, wͻyɛ apͻwmudzen ndzeyɛɛ ahorow dɛ wͻtsentsen hͻn apͻw mu ma hͻn apͻw mu yɛ dzen aber biara no, ͻma ber na ber biara dɛm nkorͻfo no wͻwͻ ahoͻdzen na wͻnnyaayar basabasa.